Patareilamp om <hesitation> põhimõttõlisõlt ütehkantav valgusallikas. Tä tüütäs hariligult patareide päält vai vaihõpääl ka akudõ päält ja ummaq laaditavaq. Ja sis tä võttki säält eelektrit ja pand <hesitation> lambi tüüle.